kiraitapa yande yandepuere yayaemongueta ñamae tupare tupa pe ko yande yaputu yanderete opareve oputu jaema opa vae güi yandeakañi jokope yake vi